شوف المشروبات تاعي المفضل، هي القهوه، التحضير تاعها قلتهالكم في الخطرة لي فاتت، التحضير تهز <hesitation> الإبريق هذاك، دير شويه ما ومن بعد تهز ل- ل- لاخر الصفايه تحط فيها فوقها شويه قهوه ومن بعد تسكر تحطها فوق النار، تبقى تسنى تسنى تسنى فيه حتى تسمع تسمع الإبريق عاد يسفر كي تسمع الإبريق عاد يسفر، هايا تنحى، تصبها في كاس وتشرب، بالهنا والصح.